Барои омодагӣ ба мусоҳиба, аввал дар бораи ширкати кордеҳ маълумот мегирем. Саволҳои маъмулиро тамрин мекунем ва ҷавобҳои аниқ фикр мекунем. Либоси тоза ва мувофиқ мепӯшем, то таъсири хуб гузорем. Ҳуҷҷатҳои лозимаро бо худ мегирем ва сари вақт ҳозир мешавем. Бо итминон ва хушмуомила гап мезанем.